Yeah uh it was one time I was just sitting home and having nothing to do especially when the ocean rough we can call it high tide so we don't go around the ocean or depending ley kind of roughness is it but that day it was very rough that people even from the near by community was moving their things so but my mind was telling me sam go on the beach go on the beach side so when I like walk on the beach I met uh two guys and they were tourist so they ask me and my interaction with them they give me a brand new boat and it was my first time ever receiving surf boat because surf boat la something la really expensive and I can really say that day was a blessed day that I can never forget about.